<hesitation> Emi de <noise> mɛka dɛ nn- nye- nyew na mom iyi yɛ ma wɔdze efir ayɛ osiandɛ etum hu nyimpa ewɔ - wɔ do. Yehu ndzɛma ahorow a wɔayɛ na yɛtse eskyir na hɛn na yɛkyerɛ adze a dza yehu no ɔnyɛ no. <hesitation> Ɔno so ne nyansae mu adze a ɔdze abɔto gua nye n'. Ɔayɛ biibi fofor ɔabɔ biibi fofor ntsi yebotum <noise> aka dɛ eno so obi na ɔabɔ a mfaso wɔ do.